Sen i fundit që unë e kom hanger sot u kon për mëngjes edhe na i thojna asajna bukë me ve. Osht buka e preme n’rriska t’vogla edhe i merr dy ve i then në ni pjatë, i shton kryp, i shton biber, i shton çka t’dush. Bukën e shtin n’atë përzimjen me ve edhe i qet m’i pjek në vaj n’shporet. Kjo osht buka me ve.